<hesitation> la suŋeri tu mɛ n la di sɛka ti ti iŋa la nari ti la nara ti la tara. La kelum suŋera tu mɛ ti ti iŋa la tuna dɔla asaala woo inya n suni ti la tuna dɔla se'em. Dia la kelum suŋera tu mɛ ti ba'ahe ka nyaŋɛ tu, ba'ahe ka nyaŋeri tu dola tu diti dihi la puan la. La le kelum suŋera tu mɛ ti ti puti'irɛ koo asaala puti'irɛ kina ma'a ma'a gee ti daaŋɔ kan bɔna bini. Dia la kelum suŋera tu mɛ ti han yehena eera nɛra han nyɛ hu a baŋɛ yeti aayi hu tari laafia gee daaŋɔ ka bɔna fu puan. Dia le kelum suŋera tu mɛ ti tu tara imma'asum gee ti daaŋɔ ka bɔna bini. Dia n tuni sɛla bɔ'ɔra tu n bala.